हाय, निर्णय घेवक चो वापार खूप फायदेशीर ठारून शकता, कित्याक तर स्टेका लागण वोडले डेटा चे विश्लेषण करून मेल्ता। सगला प्रकारची माहिती मेल्ता, पण एक आदर प्रणाली मून वापराप आनी फक्त तेचेर आधारून रवपाक जाइना। माणसाचे विचार सदिच हाजीर असतात हेचि खात्री करप महत्वाचं।